Wallahi buran mi ya ja'i ɗo be gorko am da mi yaha be saabo'en. To miye ja'i ɗo be gurko am o sonna am kujeji bodɗum, sonnam kare, sonnam takalma, min siiwtan, min hautan nyiri amin en nyama wallahi ja'iri be gurko velan bura je godɗo yahan be saabe'en saabo'en.